Adoa ho wae nue tetu patai ho kaitia se sikarya i sa samua deho si lei si tutuwe nane sisi ma'u se hedeka kuse sisohonoi hoho'e me nyahede ho akuse sipuai sapukua nedawe sesi maunya sikali aeme nyadoa ho kaitia ho mo'o me kaitia ho siono saya sepue de sesiono weuneu situhu weuneu siumue sihono hoho'e dawese sitane sitaneo sipa pake tai'i kamole lei sipake'e lae sipake tieyene na tiene si honoi woho'e sihono teine de wai weneu na sesitane saya sepue deho sitane duwe laehoe'i pae sesitane setu sitane anite sitane kasi pi'i sitane kaitela sitane sae seapua i utana lau nedo si ne a aputa sipupulu neu mesi pake nyaihede na upata saya sapulu domo'o le sihonoi sutana wohohoe'e sinei hoe tuka nya hade'i tukanya hadeni me yamiho mapake upata nesai samule Akuse lae manehe kaitia sia'i pai kai tia sia ho ma'ane ho hapao o yele se matane kase pi'i matane kaitela matane anite matane sa'esepulu i me akuse mataneu walai ho'e pai yamihu se maohono weneu hu amaunya se lapaik ke eho holalie aloi alelie esene atuhuwe awada tuka hede kadawese aloina a'u mue pai kai tia ho sehat sihat tanane o akuse simaunya lapu namala kuwei ekidida o si hataran ne molepa e tana nela e;hohomo'o benamalapu nai kididam musa a o na wei sitane wake ke nyalapai o tuka lapueki dida ho sai sepulu donlai oho'i anite hoyele kaitea ehoi yele hudia a ehoyele kasipi houyele sae sepulu le hoyelei natuka nyahede me kaitia tukai yamidoni me semahono weneuke akuese mamaunya pulane sepulane de'eho hakuse ma onlaik kehe weiip Pulane akuse mamause husate pai nama ahono sai sepue na amaunya dihamatae de amaunya liwat tede nemoho pai se sepulu tana nela ehono homo'o penya ha'adeum masike si lae sitai sileni moi'i lele si titi luduwe u pata neu tina u'wei si tanelui na e ane anea wyo'e hapae homo'o mena yami nyadowa tukanya hedeni me kaitia nesi tane ho akuse lae'e eke'i pai tukanya hede'me sinese akuse ma'ane sa sepulu do'a kuese e pakeu upata mole akuse selai matane heude pai nama matana ne heodeho saya sepulu do e'ane ho apaleo o'ho oho ohe natuka a tai alahulu mapina sitai silahuru mesi hapelie lunae koho patanea o sisuka si palelu lepai lepake o opata sae sepulu lemole lae matane ho ke'e i na se ewainya nekeu ho laes sepulu laes siloi duni duni siloi nena sipalelu nasi ane du'i pai wedu'u wo si apelia o utana lau me doure sine oupata nena hane hapiase ho Lale au matai na wae yamane ho lae matane sepulu masike wapaeko pata mo me ma pupua loke ma'aputa ma'pupua loke meho rapnayele na tuka nya hede me ane anea do lai kaitia sine aiweka se akose ma'ane tana nela do kaitia sia a do pai kai tia sia dohol sepulu lai eho'i